<noise> Fomba ahafahagnagna manamboatra le hagniny karaha hitantegna amin'ny hotely regny ndraiky, zahavantegna daholo mô ko zegny hoe ino aby fangaron'ny sakafo, i hagniny reo e, de avake regny vidintegna regny de regny no ataontegna pratika andragno ankagny afangafangarontegna juska antegna mahazo le tsiro tegna tadiavintegna amin'azy de afaka aherinkerigny fogna.